<hesitation> Miala tsiny araha raha mandray fitenenana <hesitation> tsy zokony hono araha fa zandriny ka tsy natao hitondra sy natao hitondra fa indôsina ka raha aketo arô zaho andray fitenenana amason-dreo de <noise> de niany monko ansena hagnano fety ka ataovy araha zaigny mety a mahafalifaly fon-dreo, ao koa andreo ray aman-dreny ao koa andreo zandry hajaina.